عشان أربط الحذاء أول حاجة آخذ الطرفين وبعدين أحط الطرف الأيمن فوق الأيسر ثم أدخله لتحت وأسحب الطرفين عشان تتسكرالعقدة، آخذ أحد الأطراف وألفه على شكل حلقة وأستخدم الطرف الآخر وألفه حول الحلقة، وأدخل الطرف تحت الحلقة وأسحب، بها الطريقة بتكون ارتبطت معاي.